karazan’ny biby zao <hesitation> maro be. Fô le mipetraka ambo-ambanin’ny tany <hesitation> le haiko misy hankagne, <hesitation> avake amijay trandrakà, <hesitation> de <hesitation> vitsiky-vitsiky regny mbô mipetraka ambanin’ny tany, de <hesitation> misy sokigny kôa. Sokigny mipetraka amanin’ny tany, de <hesitation> zay fôgna. <noise>